Saafi duma buuri buuri kãlɛ ti mam zãla de la saafi duma siyopɔi. Saafi buuri buuri siyopɔi la, si tuunɛ de la: Wia daana de la n varanda saafi n de n bɔ'ɔ la yiŋa saafi. N san ni yise gee ni lɛbera na ti n ni kparegɛ varanda saafi la ta'am kɛ varanda la puan, n san kɛ varanda la puan, mam karɛ ni puan la dee yese la ti n le kparegɛ puan deo la <noise> n de n bɔga'aregɔ la, eŋa me a saafi, buyi n bala. Butã puan de la n da'aŋa saafi, da'aŋa saafi wa de la zɛsɛka ti n diisi zi'a la bini ti n dugera bii n ita dugera n de n da'aŋa saafi. Bunaasi daana de la n inya sua zi'an saafi. Nera woo tari a insɔɔseŋa saafi mɛ, ti bala la n san sɔ' gee yɛsera ti n kparɛ gee zala n insɔɔseŋa saafi la. Le pa'asɛ de la, zi'an ti n dɔbeta n nama. Nɛra woo tari a nɔma nama dɔbelegɔ zi'an saafi mɛ ti fum san se'em n kɛ ta dɔbelɛ fu nama gee yese, la de e fu kparɛ gee fooge fu saafi. Za'a bii ki'i saafi de la mam ma deo saafi. Mam ma deo saafi la de la mam ma ni san yɛsera a ni dikɛ a saafi la mɛ bo mam ti n zala, ti a san yese gee lebe na, ti a to'ege la a nyaŋɛ kɛ a deo la puan bii a san ka bɔna gee ti n bɔta sɛla a deo la puan ti n kɛ ta dikɛ.